Wo fe do oko osan di wo study olo keren wee do ka jolo tson ale fen di we si gba olo keren teri ekeren boja we ti wo fe gba we wee ma ubi yo kele wa wee ma ja tu won tse iloli ro we yele gin dene ka gbe olo keren gba o yele gin ono keren to ma fe gbe ne dene ka gba gba a ri iyeri biri owene iye ne biri owene ka kpe duro a ka biri boko wo te wa sin o kan gin aja egbe yiwe yiwe wou te wa aka tubiro oware biri iyere kpe wino ro oka gin gba ghan gin in owa ni biri iyami kpe wino no aka gin gbe gin okay re ene rie ren iran bobo onoron meeta te wa ene fie biri owa re biri iyere we ene fe ri aghan just dene gba mara aghan ka re aghan mare gba to you before taghan re we olare uwo olo keren olobiren do fe do olokeren we wi wino fia le olokeren we biri olokeren we te tse gba san to Bo to we na ra ro to leghe <hesitation> olokeren we we di we gba ra bi iyere biri owa re bo to we ni ara ri gigo won go ri gbe re o utse ti won buwo tse we san gbere o tsi tsi emi ono keren temi gba no study no gba tson utse ro utse ro wu ma and o sengha to ni ono keren o go tie wan ono keren temi fe mee olo keren to go begho uwan o ka leghe mi gba study no gba ma gin gin eyiwe temi fe we utse rimi fe o ne tee me fe o ju tsi and owa ni biri iye mi aghan de lati ma di mee gha olo keren we e ka leghe mi gba agb ba iye mi biri owa mi owa ni biri iye mi kada mu ira geb daghan gba wa aghan ka da ma ubo ti wou kele wa kuno ke dai si mu mi gba mu gbe desi temion mi tsi du mee si do Bo jo ekpo we urun to gba ekpo gba <noise> ren ni abiomi we da ma ka re gba ra fo da ren ju tsi da ju ofo ekpo we tsi <hesitation> so that awu ri urun oje to wino ti olaja gha oyibo no gwi tse gin do wa tse urun ti san we awa ri so mo mo do kpe gbo tse gin ene to tse omu were ene ee ka tse urun ti o gha were owoma re tse temi gba ka so osan we o wa lele ene ene osan to wi ekele ini gerin we o wa lele ene to tse oma iwene ate de osun orun ene fe and osan we ee wa ee wa re ji ene tsi wurun teme wa je ee wa dene urun tene wa mon ee wa di ene owi tene wa moin ee diene so oje to wu mi jije owun in wa ka ri je ren o tsi tsi egbe obe eyen bi te se obe eyen do ka jolo wu uri obe eyen biri usin orouron one ta se da jolo fo eyen we gba jolo ni ra gba jolo je di eyen we fina kuro gba jolo fo ghere gba se obe eyen we igba re mo ka fe a ka ne ri ewo gbe ni a ka ne oje we ni ewo <noise> mo do kpe go ri tse <hesitation> <noise> urun temi wa ju orowun ino wino fofo ro <noise> ma obe eyen e ka wu mi jije obe eyen obe eyen eja mimi Ene ma jolo jeje we ene wa ri jeje we <noise> gba kori omi kuro eri eri we ma kpa eja ka da ko eja we wa ni iloli gba da se ogolo ekpo bate tse ogolo ekpo okpolo ekpo we <noise> elilo egolo ekpo we iyan yan iwo owun biri ogolo we egidije tie gba iru ni eja we gba jolo se gbere biri eja we ni na kuro wo ka dun na le wo ka mu ekpo we ni wo ka ju bogho ju bogho wo ka ra mu owun mumu tie me wo ma ju bogho kuro wo ka jolo dien gba wara wo ka gin sin ni ama ma tri ale kuro wo una ni biri mo te mio kpo we ni ira eren do jolo wa ra mi ghere wo ma je oje we kuro da ra do jolo tamu ee tse oje ta ka koni ogloghen oje ta koni ogloghen we ee ku wi mi jije we ma je kuro eja we do tse patara eja we wo <hesitation> but o ma tse eja ta ko kuro omi lefun gbigbo we ni wo ma kaja eju we kuro mi gba wa we wo ina tse ije se we gba wa we eju we ma tse ije se we gba wa we eju we wi ma jolo kuro gba se gba gba tse ogolo ekpo we Ni wo ma gbe tsi ale kuro ira bobo wo ma mo ri di ebi kpa uwo bobo wa mu olikpara ni olikpara mimi we wo gba se gbe tse dede wo ma ge olikpara mimi we biri eja we <noise> wo ma koni gba je ireye ma ri egin ara ne we do sengis <noise> egin ara re wo wa tse wutu untu ireye wa ma gin eja ti ome wa ka je orowun oje ren ee tse eja ta bo ni ghan we wo ma je kuro da biero kiri gin ejikolo boki wo ka no lo gba gborou son da bie ro ejiko boko wo ka molo ama ri ororon oje ti wo ka je we ka leghe egin ara we gba sangua <noise> wo ma ka je orowun oje ororon oje eja oni we ta ko noli egheghen we wo ma gha se oje igba gba biri ighan we gba ja karo biri ekpo ghan gba je egin ara we ireye ma in egin ara re we <noise> do tse wutu untu da mo fio fo re awao mo gin e di wo no jo je orowun urun ren teri da riin egin ara ne owun ren tse urun egba temi ka mo fe ghan we ee tse eju ta ko ni ogheghen ko wa wo in ra je do tsitsi egin <noise> do tsitsi ireye to no je egin egin je ee wo urun and urun ghan ju ni obou botojrine so egbe oje gha we ene ka fe je o wa tse igba gba fofo e A mà tse gbagbo fọfọ we gbere gba <noise> gun usim ni gbigbofpfo we gbe re wo ma je biri ate se igba ghgha ọfofe we ikanbo, ogolo biri elilo ta gba si gbagba wo ka dede ko ara lilo <noise> ka mu ni igbagbofofo we wó nemi mu olikapara ni wo ma ko ni ara kuro gba fọlo se gba fe do wa ra ne gbere. A ma gin ni iloli owun re tse ofe ta sun ghan we éé si ka wu mi jije méé ka nemi joje ta sun ghan we mo ka like gba se demi ni iloli gha je, ma se temi mo wa gbewo ni gba se oje mi dọ wu mi jije ọ ma tse unin tie mó mó je ni nó, do wo ara mi ghere maa ra oje, ghan a wa gin o winọ suoje ni ubo we, suofe, ni ubone a gha gbe wa, bọbọ urun keren kpe ju toro wo ri ri origho ọfe we wo ma je oje we kuro di wo si da ubi fe bobo a tsu kékéké di wè si ma di wo si a ra ira wọ di utoutsu we gba nemi lesin méé gba ka like gba su oje gba je teri aghan to ka se oje gba je, teri aghan to ka se oje we méé ma ta ka muni to ka leghe ive fe gba dọ bi te o ma tse oje iloli a ma se oje iloli we, o ma tse tse a mu esete gbe re we o ma tse oje tie ren we nọkan dọ wo ara re dọ ksitsi <hesitation> gbagbofofo tie temi se nio nu we emi ba <hesitation> mo gba fi. Dọ wa rene gani we ene gba je a tieba gba je <noise> gba je kuro owun ne wi ino ene ni ọwọwọ kọkọ gba ra twi ra yiwe we obi éé kpene omi nokan owun a mọn ni so ene ma da de je ene ma tu je ni ale kiti oje <hesitation> ogho tie temi gbe see we éé ye ju méé ro gin o twi ekpo méé ren éé twe kpo maaru kiti temi gha loke iro, but o ma tse ta ra su we, mo wa gwo gba ra to ekpo méé gua ekpo méé gua ne, ogun, ekpo kito iwo gba ra see, mo gha ra suofe we, ma. untsi ake tsi rabọbọ ewo kan ene, gba je dede tan bene jo dede tan o tan ren. eyi ta se iloli de a je wu gba meji a mo je wun gba mééta kiti a jewun mu de ejuma, awa kpe ti tse ta kpe gba ara tse. Ofe ọwọwọ ni ukpaja wjuma owun re tse ta kpe wun oje agbi kuna ojea kinu de iyemi éé ka fiọfọ ro tsi oyemi kporo to me mu ka éé ka je ofe agbikana, oje we ni ale we gege ren o ma fe nino kuro eyin ma ma o da oje ene eben teni éé ka fe oje to ma ju owun re tse ta kpe woun oje agbikana we oje to magu owun iysekiri kpe agbikana, ene éé ka je. iyemi kporo éé ka ji ene to tse omatie re owun re ka je ni iloli ene ni iva eren so. Dọ ka mo wu mi jije ni ira eren teri usin to maju ren <noise> usin to maju ren demi ka like usin to wa ju, mo ka fiofo usin ta ma ju, mo ka fiofo usin to maju mo ka fiofo usin to maju teri usin we ma ro bejin ma gege ren <noise> usin we ka a sinka ọ ka a sinka wó mà gheren we gba je obe-eyen to ma ju wéé te ka je to ubo ku bọ ino lie ren teri obe-eyen to ma ju ren <noise> elilo we dede wo ara we ren obeyen to maju kuro, o ma tse eja mimi loan gba se <hesitation> eja we bọbọ gwo ni. kekere ren omi wa ra eji we ren, wo ma je obe ejen to ma ju biri usin to maju ni ukpaja. gba tse oji ọwọwọ dọ wara ne ghere so owum <noise> re tse oje agbikuna we and ekiren biri ebiren ni ira kọkọ ren <noise> aghan e ka fé je oje agbikana but ene to tse oma tietietie ni ira eren oje agbikana eme ka je gba re school nọwọwọ gba re uli ekọ ni ọwọwọ ene ma fe re uliekọ daghai kpeju re gege gba ra gbe oje we ni una, bili a gbe oje we ni una gege bi o gbọ kekere biri gbo gba gbọrọn wọ ara rén a gbe tsale gba igha gbene ren. bu gha gbene gege ren, ene gbe tene gbe ene wu ino kitchen gba tson usin we ene wi ni cupboad gba gbo usin we lefun ene kpana, da gbe kpana gba je nu were da je ji ino le ene kuro. De ni éé si gbe ekpo ene gba re ulikọ so <noise> ghele ghele eja gbo kana we owun omatie ka ji gba ne ara ara ro ba si ka, so ene éé ka fe ge egbe ereu tsi gba ra to ọjọ muna o ma ma ra ren and do wino <noise> and temi gba bi iyem kporo gba kale do ka, kpa rọ bọbọ gbe mi aro. iyemeri ko ira ara gidige aja gha tegha no ko ni ira eren ni aja iyemeri ko we gba lefun gba wa kun oko gba wa, o fe wo aja ren, ireye dede kaka sa, ireye dede ka ka da olaju gba gin one to mini gbe iyemeriko we mu lu ale da gba nemi din a wa mu oye mu gbe, da si fe ireye to nemi tse a ma re yin a re yin, ama reyin aa ri ireye to nemi tse, a ma re yin re yin àà oniye to nemi tse a o ne ọnọkeren okan to wi aji we ni ira eren to ka tse ijede we ai gin o ma iwo okan ni oko ti gba ya ra de gin wo ma neino mọ ya de gba mo da oliku wo wa mu iyemeriko we mu lu ale da ma ye we mu gbe. Omere mi we dowa mu iyeme ko we inu lu ale ni ubo we a wa din aka gin nesin re ne iwe we osi fe we, o ka fe iwe we kékéké e inọ ikọ we do gi fe iwe oko gba ren and iwe oko we de ubokiubu ti a ka to ni éé ka fua ni uwere, ubo ki bo ta ma ka to ni éé ka fun ni uwere owun a son fe we owun a si fi a si fe jubugho owun o gba a ri di o si fe iwe we aka gin gba gha gin boja we niko a gin awa tse gboné te wmi gbe iyemen kọ we mu lu ale a mu oye gbe. o ka gin o sin were do si numuara ke gba gba iwe we one urun niren miren to si fe mu lu ara gba gun urun we gba jọlọ gun, gba tse dọ si ra dagho gbe dangho o ka ri gin o wino tse. o gba dangho o gba ri gin o winọ tse. o dangho dangho o ni gin a dasi de ki a gin ọbọ miren urun wi wa wu ajo gba wa owun a si gbe, iyemeriko we da de iyemeeiko kékéké éé si ka tete wa ni aga a de a nọ de ren o Dasi ne ireye bọbọ gba wo ino oko we da re da ra fe a gin o kpe ino waja we kiti agin boko mo wino tabi o re aja miren ren ta bi o wọ oko we gba nọ ren, teri afe gba lu ale ren dọ si fe do si ma gin ojokan ta ghan éé si gba ma ren onokeren we ren gba wa re e ọnọkeneu we gba gin, ira ta gba ra mu oye gbe no wa ren o o sit ra ko unin we dede ko ni ara ke, o gba ko ni ara o numuare gba de ke, de si ma o ka wo etin iyeuen ko we, di iyemeriko si ju origho bọ gho dwsi gba o gba ra gba fianle ren, o gha ra gba fianle, ren o, a ghan gba gin yes onokeren we ọ gba iyemeriko mu lu ale ren o di a si din iyeneisko we biri o gba ra mu luale re a mu ogho ni a so agba din iyemenko we gba gon <noise> onokeren we awa mu oye we mu gbe o gba lefun kuri etin we gba lefun ke, a gin oroun a wá mu oye we gbe rén o ireye dede ka sọn, aka gbe ujo wa ja ujo ka wa ja erin ireye dede nọ yọ ren e olokeren we tse wun o, ode aja we ode aja we dede ka kon aja dede kọn aja dede kon gba dokpe gbori tse eyi urun ti alaja fe olokeren we tse wun o, ode aja we ode aja we dede ka kon aja dede kọn aja dede kọn gba dokpe gbori tse e eyi urun ti alaja fe olokeren we tse a ka ra da ira ta gba fe mu ofe we mu gbe a gba dira ójó bọn. Ojobon we si gba a kpe lefen aka mu oye we mu gbe we o lati gbe olobiren miren gba mulu aya ro to ne <noise> aye ro de gin do wo gba onobiren miren <noise> teri onobiren miren ko wa gba we owa leghe ie wa ka bo gba sun ghere juwere éé fe onobiren miren dọ si be aghan be aga ro gba be aya ro gba be wa be re dọ jutse da ka gba onobiren miren gin ira ti wéé gba onobiren miren mu lu oye we wa <hesitation> teri onobiren to wa gba we o wa leghe oye fa mu gbe we gba ne otifi gin oye ta ma gbe ne ofe onobiren miren ta wa leghe gba ne otifi, a ka ma gin onobiren we biri oye we wo ara aya ro to wi iloli de gin wéé fe wun gin oma tse teri oye eyi we do kpejọ ju oye we tsi o ai gin oye ti alaja wa mughe gin wéé nemi juts, oye kporo we nọ yọ kporo to tse ni urun to tse <hesitation> o ma aruka ir a to wo ko gba fe iwe we gba ra ne iwe gba ra tse urun we <noise> do si be aya ro do gin wo wà gba oye we o ain oye we o lati gba aya no gin do jutsi o la ti gba oye we. o gba gbo ye we ama o gba gbo ye we ain teri eyi urun ti alaja mu gbe wun o lati gba oye we Gba gba oye we ke oye we olo biren we de nọ, bonọ éé ne urun ti olobiren we ne to wa tse, oya gba oye we kuro ren, oye we o si gba tse edeina ni aja ren bokubo ti ojoye gha no fe re, aghan wa ka kpe luara ten urun ti wo nemi tse ni ira kọkọ ren àà ka teri ogho nokan gba mu oye gba mu gbe ireye urun ti wo tse to mi odidi gbola ja owun gba mu oye gbe ireye o wun léghé gin urun ti o tse ren o to ta wa gba mu oye mu gbe owun a gba gbo ye we a ka mu gbe. aya we de o gin wéé fe onobiren miren, bo ka te si tse eren bo ka te fe tse eren jubogho, da si be a be ayia ro dọ juts eyi ọkọ ọlọkenen wo tse urun to ka lele oye do gba lele oye gba lele oye do jutsi <noise> dọ tse, o gba oye we o ka gbà aya ro mi woli o ka ra da obiren meji, ebiren meji wè o ma no re abo ki ubo do ko aghan meji wè ko lele ara, ikan ka we enọtọn oken ka wi ewo sin, eren urun di edema kporo gba ren so uwèrè eren kele fan ren o, urun miren to da io nọ de ene to tse ọma, ta tse oman ajoi <noise> ara ku mo. Yon ene dede, ara yọn ene dede, ara to yọn éné éré mu ufiri gbe aghan dede gba gin urun to san uwin ene wa ka tse. Unin ti san tené wa ka tse ren o wa leghe ara gba yon are dede ungn to san dene tsitse tsi urun ti a wa tse di aja gba ren ni ogwa. owun a wa ka tse ren o ten onua biri ebiren tene ne, oma tene mọ ne kiti kiti ni eye ira eyi we, ọma tene ne ghan bojai we mo ma gin aghan gidije urun ta jọn ghan we to tse urun ta ka ko ni etin, ta ka ba fio we tagha gi kom ghan we aghan ei si ka leghé <hesitation> bọtọ wo ma no gba fio aghan ko urun meji ko ni etin aghan mó ma bo ghan fo agha éé si gbo urun ti wo sin fọ di wo si lo aghan <noise> okale ma no fanfan fai ain ka nọ gbọ urun ti okale nọ. ten aghan din etin aghan meji ren etin agha meji wè urun ti a bo ni etin aghan meji wè éé si ka leghe a gha gba gbọrọn ni ọgọna okale nọ fan okale fan kékéké oma éé si gbo, urun ti okale no tse, so urun we do si leghe ara gba tami ni ubo temi gha gin okale mogba fa omeghan di etin agha meji aghan éé si ka gboron aghan éé si fun etin aghan nọ gba ren ni ogona teri urun <hesitation> eyi urun mi ren ti ira tifen aghan si tse gba iko ni aju gba mu. gbe agha. A gin da gba di etin gba ren ni ogona aghan ma wini abete aghan or yagha ma wini iloli aghan nemi gba di etin ghan, ireye miren ma fe tse urun a ka <hesitation> éé tse ta gba din etin gba ren yi ọgona we eren owun e si kama ra wè, e ebura omeghan bobo we ugha ka din etin agha meji gba ren ni ọgona di ọkale di éé si a re gba a wọ aghan aghan éé wa ma gin okali wi eyin aghan gba wa, okai wino ni ọfọ okan a gin imila wino gba sa gba wa, a no gin gbe gin do kini ọgọna imila no lo a kuri ọgọna wa ba no wa, o ko urun ko te ni etin éé ma gin imila wino sa gba wa, déé si ju eju nu gbo ren ini la sa wọ i ren, dọ si do si tsibu <noise> owin re tse demi gba gin aghan gidi fé se aghan ka ka lele biri ira fifein te fi di a ka lo urun we daghan ka jọlọ tson fe daghan ma biri a te ho éé tse gin aghan wa ka kpe oye aghan gba ren gba ren ni ogona wọ ka din etin re meji bọbọ ma don etin meji kuro aghan ka ko urun ko in eju ke and unon ta ko ni eju, wéé ka mọ ni eju aghan so